Ee haandi ɗum nanngi, ngam to ɗum waɗi noon, wona ɗum heɓa ɗum ñawtuwa ummatoore, ko ɗum yarowa hoore wongo ñawu nde ayngu dabbaaji.